E kum tsu áyán hei, vijetába sánghánta tsu séchum dulea títe, kukubíte musáchata títe, vene xela, vene gásáhipida títe, kukumis títe, momódika títe, kricona títe, ámár ámár átás títe, ámár átás viridís títe, ámóniam títe, ámómám títe. E adánta tsu fangmá masil dóan fo bará bál, zoburúmból becán títe día.